Russia ni chamung belai kheno khakchangma tei gwnang kinto jora tei kwbangma hukumu bai swnamjak. Staple wngkha alu ruti cabbage mushroom tei sa. Borscht kaisa beef ni soup tei kaisa bhiji ni sok belai kheno hamjakgo. Pelmeni tei blini kwchangma wngkha swkangni hamjakma chamung. Musuk masa tei olivier salad russia salad wngkha kaham khe hamjakmani chamung. Rye ruti jesa khe borodinski ruti abo kaisa kotor wngwi tongo. Russia ni borok rok pickle khaijak bwthai no belai kheno chajak tamni hwnba sal kwbangma wngkha. Caviar tei rangchakni rangchak wngkha rangchak. Kvass kwchangma ruti nungmung tei vodka wngkha swkangni nungmung. Joto amchaio siberia ni thwngmungni chámung ni simi twijlangni chámung jora Russiani chámungno kwbángma tei khakchangma rwnai.